أكيد راح أختار <hesitation> أختار الفقدان الب- السمع لأن السمع ممكن يتعوض بأي وسيلة أخرى مساعدة يعني ليا <hesitation> ولكن فقدان البصر هدا شي خطير أنا ب- بحب بصري يكون يومياً معاي وبكون بقرا وأشوف وأعمل حاجاتي اليومية <hesitation> بك- وأنا بقرا بوضوح وأكون عارفة لما يكون فقد في أي خاجة في الس- في البصر يعني.